يا اخي لازم يكون في توازن إذا كا- كنت سعيد بنفسك بتقدر تساهم في هالمجتمع، إذا اخترت تساهم في هالمجتمع بشكل أحسن وإذا ساهمت في هالمجتمع بتحس برضا وسعادة بعد، فالاتنين مهمين ولازم ما نهمل واحد على حسب على حسب الثاني.